इंजन, ट्रांसमिशन, चॅसिस, सस्पेन्शन, ब्रेक, स्टीरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टिम, फ्यूल सिस्टिम, एक्झॉस्ट सिस्टिम, कूलिंग सिस्टिम, टायर्स आणि इंटेरिओर हे कार'चे मुख्य कंपोनेंट्स।